﻿गिटार में के होवे की गिटार में कैसे लंबा-लंबा तार लगे जो अलग-अलग मोटाई का होवे जब अपन गिटार हाथ से बाजवा तो वो कंपन करेजा तो कंपन की वजह से एक साउंड क्रिएट हो जावे। एक तो गिटार की जो बनावट होती है जो बॉडी और जो छेद रेवे वे मेन रेवे और यह दिखाइए बॉडी मतलब बॉडी और जो को छेद हो रही है अब कंपन करते हैं या वायुमंडल में फिर अब काम करे तो मेन तरीका जब भी अपन गिटार का तार को प्रेस स्ट्राइक कर जा तो उसको जो कंपन हो जाए। यह कंपन वायुमंडल में और वह एक अलग से धोनी क्रिएट करें और कभी-कभी कंपन भी कंपन मैसेज की तरह लगे जो अपन ए वायुमंडल सुनाई देवे।